ما بيحضرنى موقف طريف الحين، لكن <hesitation> الحياة دايماً مليئة بال- بالإنخفاض والإرتفاع، مثل ما بيحكى المثل الإنجليزى، لايف اذ فول اوف أبس أند داونز، فا مأبى شى بعينه أتذكره الحين، لكن الله يجعلها طريفة دائماً بس.